<hesitation> Bingy <hesitation> raha boribory zay izy dia misy ny sasany hoditra amboniny, misy ny sasany ndraiky tsy haiko fa karaha <hesitation> p- plastiquen-draha zay amboniny. Dia misy vilezina amina kakazo, dia misy vilivilezina amin'ny tagnana fogna izy dia magnamia boum boum boum na peka feo hira.